<hesitation> Maro ny karazana <hesitation> aretina fahita amin'ny alika, isan'izany ny haromontana ,ny haromontana dia mpahazo ny alika rehefa tsy vita vaksiny izy, eo ihany koa ah rehefa miha antitra ny alika dia mihintsam-bolo, ary ny farany ah de ny fisian'ny kankana.